Ibɛ nu uvuwɛ igwa magbatu na ogago uncinhin, na ogogo ata uncinhin ga zhɛ jɛ mazha ama dula mani aka na gaduru ma nɛ ɛzha maya iyɛ maye a gayi yɛma yɛ izhɛ ma sugo mau mimi nu makarata, aka na ga sujɛ maumi nu makaranta izha matilani in ga tilanɛ a izhɛ ma shapa biyuko mɛ nu da godu ga shɛ rabu nuda gudu izha ma grɛ na bulo ninamɛ uwɛ napo ma gbatu ma labu uwɛ nap o ama gbatu malaba ma magbatu zhuga, akana abugba tu mala bub a gbutu zhuga butu ibɛ butolela na shɛ aguma uhin bulani ba gbatu malabu uwɛ jimi ma ugbatu zhuga nu hin bu yashɛ garba nu kayi mi ada ga temɛ nu umƌnƌ yashɛ akana gajɛ tuma ga namuw ɛzha ma zha ma kuba iyi na mau ujɛ ma a laga uko tari cɛ ko utani shɛ na aka ata ibɛ ga zha ma gushɛ go izhɛ ma laya ma la bu, nu uvwu wag a zhɛjɛ a suganɛ mau ata gagurɛ na da gundu ma guga nana maa alaga cita tabiya ujɛtɛ tani cin ko tanɛ shɛ cin. Akana tiyatanɛ shɛ cɛ mazha masuyana a mubu so an ajana ya shɛ na ɛjɛ ta tanɛ she cimu o wunipo tayashɛ wana ubanu bu nutono bu, kashɛ iyɛ na shɛ ya ka i lenɛ shɛ wama elogogo nu gbagu nama wa urumi shɛ buta na mɛ nu gbogu ushɛshɛ ga na ata o utani shɛ cimu o ibɛpo ma labu mi mishɛ ma ma gba tu ga gba tu ɛzhɛ ma zha mato hin na ogogo a ciji shɛ uga nimi agha una mawa nu umono, ogogo atundatu uzha maya iyɛ mayɛ agogo ata a tundatu ga yɛyɛ mayɛ ga jin a wala na muw mɛmɛ ogogo cinjishɛ unaba nu umono, jita du ka ya papa ɛzha ma laya ma labu na ogogo atunda tu uwa jimi wana galayi malabu ata ogogo tunda tunu kakasu, bizha ba kuba ga ishɛja ga durɛ manɛ izha ma yaka mawu meɛ ami adure mani lata izha taya iyɛ mayi ati yimayi a huri nu da ba tirici kanɛ ga gurɛ ishishɛ butu na mashana ma bana maguga nu mawu mɛ mɛ uwɛ ma lele in je nuda tu irici hiqua, butu yabi makuba butu yashɛ ma kuba, buta ata ashɛ zha ma guga tana bu ganana magba bayabo. Uwena po ti yashɛ abu gaji a bizha ba kuba ma azha ada tulagu ma guga uwa ma ma ya talagu ma guga uma ma maya aka nu mawu hurɛ ma mabana nu ugbo ga ma yanka aka zhishɛ abu shɛ aguma uhin iyi aka nu ugbogu uhuri ma gba na ma na ma na ami uhin yashɛ aka at abu na mi na a mi uhin bizha ku bama mawu bu zha ma bu oshiji go na azha a huga ruhu rubu abi ma pi iyi na abu zha ba da na ba bizha abu mapi iyi na aba zha ba da na aba bizha ba kuba trici ta aba a zha a sha pa tu ushiji go kakai, iyi a elele na a ba biso gono an na aka ata ahansa aba zha akazhɛ, ama bu shɛ aguma uhin tuba tada mazha ga yo wuta gana an ta tani cimu nu gananɛ ta a uwuta gana mawu zucin a hinsa bu shɛ iyɛtu paga na ushɛ in o aka ata abu jij zuciji ahasa bu kato aba da tula gu na aba huna zhɛji ko ba wariji ta tashɛ ganɛ bu, abu ta zhɛ ga nib u ga bu ata nɛ gayi bu zha na ida yɛsɛ bu ama aka at banji shɛ iyasa bu iyi kaza bana ushɛ majina iyi kaza bana ushɛ ma jina ina bizha ba kuba ma bizha ba ushɛ cigo, aka ata ba ishɛjɛ bizha ba kuba ma biyɛ ga oko biya uba iyɛ gana ga obusogo no gano ata buzha bakuba mawu mu ko mogo zhi gono amaci uhun shɛ uwɛ tu gana ato ama aka ata abu tani mawu tani nu azha soso ujato aba da. Ibɛ po yashɛ a bu yaji ma alu ileni uula ma ɛjɛ yi ubiya aba da iyɛ biyɛ mawu bu du zha ada iyɛ biyɛ mawu bu du zha ada iyɛ biyɛ yashɛ iyi wɛ a ba da bizhɛ ba kuba ma azha du ma buwa ni ɛbɛ ibɛ ya pani ya tani ci na tun ci turu ga jɛ, ishɛ muna gba tu uhin tato ganana ɛlɛlɛ ga banɛ urugo ogogo a cijin unaba nubin hin ogogo ata cijin tizha ta guga nu mawu mimi ta ya iyɛ mayɛ butu butu zha ba bwɛ utata ka da ata bagazha umakarata uwɛ ma ma kuba ibɛ bɛ zhɛ bɛja ɛbɛ ba yabɛ iyɛ na ba ya bɛ mapana bu uyasa nu goji nu yiji abuji, pana iyalɛ nu kayi bu buzha bapanai iyani bu a gballa uwɛ ma biyɛ ga ba zha bada nana sasana ama yashɛ abu gbɛ raci, bu gana ata uba zha shɛ ba alla da iyɛ a lɛlɛ o azha na nogulo guyi zha na na mana a ibɛ gatata yasha uwɛ ma butu ba lɛlɛ shɛ ba yɛ ma uwa mumu ba ajimɛ uwa ma uguga nu hin imɛ mawu iji trici ga buga ta bushɛ bishɛ gabu bu shɛ bi bisaganɛ bɛ hin una zha ya ada nu hin uwɛ napo nazhɛ yau bu ubani nu ugbo gu yashɛ abu gaji yau bu butal na zha hlutangana in uba zha ba bisogono in gabu bishɛ bi ba ni bu gba tu su ugulo gana tu ba ya gabu bishɛ yau bu na rugo hakala gana ata yau bu shɛ shɛ yarogo ga na ata o abu gurɛ a bugba tu ugulo yahi bu lele na ga bena nu gba gu ba gu rɛ ba bu butani a bi hin bu ci a buga zha ɛjɛrishɛ uwɛ ma ugurɛ na aka kaa ga ga ya. Gurɛ na aka kaza bana wɛnɛ po mana ma nu uhin ga ma kuba butu na zha bana na aka ata bɛ zhɛ ku ba ma yau bu bizɛ imaga aka ata ko gana ɛlɛlɛ abu panɛ bu aka ata bizha ningo bizha ba ku ba aka ata cin bizha hio izha ugulo, bishɛ ima naba nu uhin na aka ka z aba nan aka kaza bana bishɛ tu na ba nu uhin batu baso gano uta kada, bapata mau muya jɛ tɛ oshɛ jigo mau bu zha yashɛ ulagana butu butu zha ba da yasa na ba, ganna ta bu wani cijɛ an ama yashɛ a bu gbara cin a kaka orugo bakamu bi zha ba kuba ma aba at zha a guga ya o ruga baka mu bizha ba ku ba butu butu zha shapa iyɛ na ada ana oko zha a mata ya asha iyɛ uwɛ a no oko zha ama ta asha iyɛ biyɛ, sai ta agula tana ubu biya na ama kapɛ ma agula ta na ubu biyano ga budu mama biyana, wanapo tiyashɛ uwɛ ma iyi biya ga a hin ga aji gabu gba ata hin amaci hin bisagono in iyɛ nana shɛ iyɛ ubɛ, yɛ yashɛ abu bɛ sogana shɛ a in na shɛ iyɛ biya gabu du nu kain bu bayi ga uzha ma bu gunci ga yashɛ a bana ma nu ugbo go aba yilo gogo, yau bu du bani bazha nu ukpa gu bazha do ba ɛlɛogogo biyɛ ga abu hin yau bub a da uzu dɛ uwɛnɛ po yau bu guri na ogogo ubaa na ba aya bi jita gab u bishɛ bu gurɛ na ogogo ubaa na ba ayabi jita to yashɛ aka ata ahin gure hin ti lagani ya jito oko bizha ba kubo ta a wabu a wa bu ata azha hin ci babani azha a hin aka ganana bagurɛ yashɛ na aka ata ba gure ayashɛ butu ba alɛlɛ na uku bɛ bu na aka ata ci tu ba buga bani uhla ci aka gata ga hin ba ata hin shɛ a maci. Izhɛ hin tu uuaga tunami na on lugo bu uwenapo bisa gani shin tuntandu ta ajɛjɛ uhin akana shɛ ma but ugurɛ na nu hin na a jɛjɛ wuna pa ya shɛ uwɛ ma aba kabi tu ta du tan a a agwatana utu pani gana na ta agwatana utu wuta gani ma kadɛ ta shɛ iyɛ uwɛ oh ulaniɛ shɛ uwɛ ma ganana ta agwa tana utu pani in ta gaga mau mu tu ma shɛ a iyɛ uwɛ, a ibɛ du ya tani cin uwɛ ma agwa tan ubɛ panɛ bɛ shi ba uwu ta gana mau bu ta tani cin mu uwɛ ma ubuso gana in uwani ci jiji an. Nu uma sha mu nana ma panɛ agwatana amɛ domu uwajimɛ ya shɛ abu gajɛ an gana ata, ati lani bu tiɛ yɛ shɛ pɛ uhuin uba, bizhɛ ba kuba gana mau maiko bazhɛji ubanu uba gana ata zhɛ go aba aga tuyaga abu gbaraji yashɛ a ba gbara ci a gana ata zha abu to no bu na gbo gu a patani yau bu ofu bo tu ma karata ata yau bu zhashɛ ada ga bu nu kai bu bi shɛ ada ga ba nu kai bu bi shɛ rɛ ulamu unana shɛ zhɛ sho ubɛ sa ganɛ uwe ya shɛ shɛ wɛ ma ba bana, na shɛ umɛ ma ugurɛ uwɛ nipo buzha yasa ya o aka ɛlɛlɛ bɛ be nib a hin a hin bishɛ tub a bani ba yilaga jɛ nu jita yo biguri shɛ yo aka kulan bah on sha tuna uwoto. Tugaba du ka ga bami urigo ga gurɛ asha bu guri ma to blo buna wuto, bawato ata asha ga bu ata bishe tundadu tu buya ibe ya wani ya ma ga bu a bishi gasuma uinin zha ga abu ci hun gba tu suga ma na buyi kulo bu hin mama ushi ci gonu hin jiga hin zha ha ma iyi utandu na ire ya ma umuma ama yashɛ uwe ma hin jijisho. Ganana nana a hin arin ko aza na bu yiko bu, uwe ma iyi ka za bana ganana atizha tanda in abu shi bujishe ja na ata o bizha ba kuba biyi ko bu zha bayima na bew gabu abuzha ba yima in bu. Ibɛ zhɛ a bɛ imɛ ina bu buyiko bu yi mɛ ina bwa ci ku a hin zha ha twa ibɛ ya lɛnɛ uwa ma aka ɛlɛlɛ a hin jɛjɛ ibɛ iyi biyɛ iyarɛ ya banɛ ibɛ du a he are ha buruga ina ata ushɛ ina uwe ibe a hin lare ha ma uheun biyiko bu biyikwo bu zha ba hin gana ga yaji na, gana ga lare ma bubɛ yono na gabu du ka gana ga ya ban a biyaji ata bizha babu in gabu du bizha ba kuba ma uhin bu zhaya kana ugumbo, bizha ba b aba ma howi uhan mu ko munaba atwa ma oshɛ ji go su uma monu aba she ma, a jiji zasa ba, ashi masha garia uba yau zha yasha wama yau na rungo zawa tuma ima gbaji ga ba abi shi ga ba a ha ga yau ha ma bi tiza ba bana nu ugba gu. Hann wa ba guja nu ukpa gu ogoge gambi out go undani bu ganana yazha yatumu uyasa na ba atuba ama cin tishɛ tuma uulta gana tuma ma pana tu kpajiji tu mama ajima uwe ma mou muma, utu wani tuwnuni tu ubigo izha ci ubiya tu pani ma mau mutu atu ba ka tizha ta da in ume ma zaki ubiya na ma numun nu uma sha mu na na at tiyari atu wula gani uwenipo a bu yarishi ma uwani cin cia mau mubu nu hana ubiya bizha ba kuba uwama uzo ci ubiya a ba shilono in aka na mau bu nami mau bu ma rugo ga na lele bizha ba kuba ma iyi du zha jito na a gana elele, ama ahana abu wuta ganani a ta tannici bizha ba kuba ma a zha hin mumu miyi bi kazana a hin aba abanishe o nu uhe a guga ga nu uhen ata a guga unam ganana, ta ba guga iwen ibupo do ibe po do she gaba tu gana a in aba ma gaga nu ma un mi azha ma oshiji go ibepo mau pa zha ida iya sabu ama akana ta bu jiji bujishɛ o be bani urugo obu guri hin bizhi she bu pulanu su ba shɛno ni iyi gana tu ba maw bu zha ma bu muna ujuruma mau zaba za aka ato wuenipo bememe pani shijurumo yashi a bumu ni asha du dub u baimama murini aka na abu mama pani ujuruma. Ata beue du zha mabu pana ibe du yawa ne uwe ma butu butu bishɛ ba wani kija umama uba na alan ganana udu ma ma gwatana du ma duma uwe umama tumutangana. Yashɛ abu hin bu zha ba gbraka umuma bu gana elele ga na ata du ya zha nama ganama elele ibe yatani cin mau na agula tana utupani tish ta wani cijin a nu huna na shɛ uwɛ mɛ a zhɛ a wani ume. Ma izhaci bu ushɛ buna bubiye, ama <noise> iyi yashɛ ta, ama atula oko a wuta gana umuma aba a zha a gbara ka malo gana elele bishe zha ba bana ko ube mau zha ma yak o ube mau zha ma ida gana na mau zhana ida tirizi bu mapishe o. Mau aba zha na da iyi a elele ganana aba buzha ba hin kada mau mu bani uhana uwe mau zha ma bana nu huna uwe i we napo uzha yi abu ɛri ma udani in o yashe abu dana in hon iyi na zhimɛ mau bu yasha yau bu hown ya jala ma umjono uweni ga bu bishɛ abu ire a bu dani bu nazhi uhuri nu do ugudu, aka na abu ghri nu da ulgudu at uwuta gana iyi utand nana a bu hlani pani mau mubul abu hutar gani abu tani uhin mubu do haba gunu ata tani uhe mua bu ughla zhaya na ma gabu bishɛ bugure bu jiji kuwa bu gure lelele iyi elele mubu she buyikwo bu ya abu kalani hwe ya cin tuntanda tutana na ba ma bushɛ a guma ihew. Ama sha butu uwe ma aka elele nu um bu. Umama pani uwɛ ma bushɛ butu na yarɛ wuta gana uma ma ganana ta agwatana ubu pani ganana ma uwuta gana umamu ata, wɛnɛpo yashɛ a bu zha ba gbara ka gana ata iyi ika zhano tanaji nu mumo bu ukna ga atwama zhesha awo ra zha mabu gba raka butu ga shɛ butu tu sashɛ bɛ irɛ shɛ uwuta gana umomi bu butu yi shɛ butu tisashɛ butu yɛ shɛ bu zudo mau yibɛ kazabana zhɛ zhɛ shɛ o mau yibɛ kazabana zhɛ shɛ o ama zacɛ ata shɛ ba bu kulana o umtaa gana uzaci ubɛya uwama a mau mubu wama akubi a ashɛ iyɛ uduma, ga mau bu namɛ nu ugbo gu abuwani cijɛ an tu wanacinjɛ tu biyɛ bizhɛ ba kuba wama, bizhɛ kuba. We ma mau ata abanɛ nu ugbo gu a dumaga in tu duma ga tubiyɛ ga bu da uwaba ata zha ma bu hia uwaba ata, wala ata tihan ka namɛ nu bisa gani na a bujɛ hin, wɛno po abu jɛshɛ ubɛ sagani ubɛ ya uza ashɛ o yashɛ gabu bishɛ zunda abazha banda ukuna ga urin yi bu.